So mi siftoroy launiji ɓaleji ko waraata do hore am kanjum woni Jemma. E tokkowoɓe diina shia, to lewru muharram daraake. Ɓe ngilo haa dowla Zaria e koyɗe, e koyɗe maɓɓe wala debbo wala gorko.